سیسہ جیہڑا اوہ اک سادھن ہے، جیہڑا ساڈی روزانہ زندگی وچ بہت ہی مہتوپورن ہے۔ سیسہ اک چمکیلا تے سیدھی سطح تے بنایا ہویا ہے جس تے روشنی پہن دی ہے تے اوہ جیہڑی روشنی ہے واپس مُڑ کے ساڈے ول آ جاندی ہے، جیہڑا ساڈا پرچھاواں ہووے جیہڑا اوہ بن جاوے گا۔ تے آؤ وضاحت دیئیے سیسہ ساڈی زندگی وچ کیڑے کِڑے کم نوں جیہڑا اوہ آؤندا ہے۔ تے سب توں پہلا اس دے مکھ مقصد خوبصورتی دی سجاوٹ نال جڑیا ہویا ہے۔ تاں اپّا کِس طرح سیسے وچ ساڈے چہرے تے شریر ویکھن دا جیہڑا موقعہ جیہڑا اوہ دیندا ہے۔ اسی سویرے اُٹھ کے اپنے وال سوار دے ہاں تے چہرے نوں صاف کر دے ہاں تے کپڑے پہن کے اپنے آپ نوں ٹھیک ٹھاک ہویا ویکھ دے ہاں۔ سیسے توں وینا ایہ سب مشکل ہے جیہڑا اوہ لگدا ہے۔ خاص طور تے عورت نوں سنگار لئی جیہڑا سیسے دی وڈی ورتوں ہوندی ہے جدوں اوہ ورتدی ہے۔ اس توں علاوہ سیسے دی ورتوں جیہڑی اوہ بہناں دے وچ وی کیتی جا سکدی تاکہ پچھّے واریاں بسّاں گڈّیاں اونہاں وی ویکھیاں جا سکدیاں۔